Lebih baik hatoli la al ta mai lo au feta sasaoanang daripada al ta mai lo au feta mamateng a. Te kalau au feta mamateng a al ta mai so na, mate hatoli so na ela hatoli natoi de. Te kalau feta sasaoanak so na, mae hatoli ba'uk ka ta mai boe o an la'ok nakando.